जे गिलोरी रहे चे काई जा कांखरे कांखरे कोड़ा। एक जे मरनतला धारका पर खोकला मा कांखरे कांखरे कोड़ा इदे रांग कपड़ा ने विची विची न लाविन काई चे। आपनो एक कोटर बनावे होते ते रहें।. काई कांखरे कांखरे क दाना ने पर रो चे पुछला। लाविन काई ते रहें बिस्टर बनाई ले।